Chin ruhunahn dxíigahba culor nagáa nin muerdotih riéhe láhan yíhcan, náha dahán chin riahba ñiz chxiaa lóho dahán joscáh shín ragáa lóho dahán chin riahbah chula. chin riahbah dza´cah ñizah dhxiáa garanez tihrdzobah cwa´han garanestih rdzo´bah yáhga dxigah nagáa dxigah dxigah de´dechxi batahga dxigah ria´lah dxiáac ya pues. nin riéhe láhan yíhcan galotih náha yáhgaraa dxé garaóoh clasa tih yáhga núh ríh lóh guihdxi núhu yáhga biuyihn núhu yáhga líhic desde rúhunan dxíigahba tuhbi yáhga. eucalipto, tuhbi yáhga róh tuhbi yáhga chula, dxigah náshi shchxíaa eucalipto, núhu bwín shchxín batahga shtéhen yáhgachxi par dxiahcam, par dxiahca rabha rúh. par nichxí shchxínrabahn ruhundzan dxíigahba yáhga laurel, laurel náh tuhbi yáhga róh dzihánan dzobah ríh lóh guihdxi guroh shíncayihn, de´dechxi dxigah déhec, dzianróoh shin. shbatahgan núhu chin rdzobalóho riabah ñiz chxiaa ragáan ragáan pero lo´tzi, bacahl róh ruhunahn baylah chula yáhga chxí lue´ coma guróhon né núh dxianróh shín shramahan. garalohtih máanin riúh lóhon rúhun shbichxíedzañi shbachxí dzitáh buidxi néh richxí nabanramah bah yáhgarachxi rúhuhndzan dxíigahba née en yáhga pinu curiosa shín yáhga. pinu dxigah guróhon dxigah garatí más chin riabah ñiz chxiaa yáhga shí dáhan, yáhga shí dáhan náha tuhbi yáhguin nin sh´tahan dxíshidzi ca´cah lóh dahán Per ma´ñih shín ragáahan chin ria´bah ñiz chxiaa, cuhun chiopa, chohnna, ñiz chxiaayihn riahbah dxigah de´dechxi shbatahgan dxigah chula dxigah mo´sa, shñáhan lóho. dahán yáhga biugáh, yáhga biugáh dzá náha ragáa shínahan chin riábah ñizah dhxíaa, yáhga yáac´lah, dziahanro shín yáhga núhu ér chin ruhunan dxíigahba en cosa. ngáaha ay dzol yáhga dzidxi si no garatih gu+eel nadzacha nin riega néhen, del núhu cwa´han núhu yáhga puis núhu shí gaú máaninraa dxé núhu ca´chu lahanramah,. núhu ca´ta rahmah núhuh shguel nadza´carahmah, chin riahba ñizah dhxíaa dza´cah, chin ragáaha garatih ya chin ruhunan dxíigahba en nagáaha nin muerdotih rié lahán. yíhcan ademas de yáhga cun cwa´hanrahn nin shdal dzi´dzi náha garatih máanin nin núhu loh dahán porque lóh guihdxi cerca núhu lóh dahán ya casi tu´dzi núhu. cun garáh gui´dxayihnraa chxí nin núhu lóh dahán dxigah jóscah dxigah ma´ñih núhu garatih de que cunejurah, que bidziínraa, shda´lah, lue´ ne´dza ruhunan dxíigahba. en garalohti máan bihuyinrah ehh chxíucah máan bihuyinrah chxíucah, máan bihuyinrah, nin núh lóh yuuh bah, ay dzol ládxinuh bwín nin núhunu guihdxi yuuh ay dzol mahanradxi. nun rdzú, que dzianroh shín máanin curiosa máan culorinraa núhu eh nahpa guidihinuh dxíigahba née snuhunrah gui´dxayihn nin náhabahan guihdxi yuuh ríh, nédza ruhunan. dxíigahba en. Shpaharoo bwín lóho guihdxi en garatih nin shbachxirabah biñíhi rúhuan dxíigahba nagáa rua´c garatih mas chiopa chohnna nin náha la´yidxi shtéhen ñi´zah ni shbuíh. núhu bwín dzianroh shín ráhanbah ya néhe nichxí ruhunan dxíigahba de garatih bui´ñushinraa nin rdzobaloho ráhan bui´ñushara porque náh bui´ñusharaa náha. nin mas ráhan, ca´dxi sín, eh casi garáh bwín ráhan ya náh mas bui´ñusharaa ya binshtuhbi náh cagalóh réheranguhla riáranguhla eh ltúa ca´ca nez ridza´rahangul pero nin. riáhan lóh guihdxi nin dze´dzatih cayáhan náh bui´ñushinraa nichxira sín cayúhun guanta náh, del bwín bihin pues cuhun babihirabah dze´rabah guríhn la´tah dxé. pa pues dzichxídzi cun culor nagáa jóscah shinan guéel nadza´cah rienehen rúhunan dxíigahba garatíh yáhga garatih cwa´han biuhyirah garatih maanrah nin ríhin guél nadzaca. per nédza garatih bwín bui´ñushinraa sobre todo nin rdzobaloho shbachxí biñíhi garachxí dxigah nagáa guélachxi chin rahcanahan garatih nichxí ruhunluh dxíigahba pues casi. shguihdxinuh chin rábahan ñiz chxiaa tuhbi nguihdxin ngáahan gará neztih rarecáha cosah ngáa.